Puutri ja printer ommaq juhtmõga ütstõsõga ühendüseh. Ja sis puutri saagi saata signaali printerile, et nüüd, vot nüüd tulõ printiq. Ja sis printer print.